<hesitation> Ny asan'ny fomban-drazana alongany a amin'ny fiarahamonina amzao fampahafantarana ansena ny taranaka aty afara zany hoe karanzao ny raha nataon-jareo taloha tagny alaiko ohatra fôgna oe, agnano saboraha ohatra, de saboraha zany <hesitation> fiagnakaviagna jiaby akeo, fantanao hoe ay ma ry ianona rony kô mbola fiagnakaviagnako de akeo koa zany <hesitation> fankafatarana hoe irô havanay rô na sy avanay.